Kɛikoe kɛŋdɛ́ feŋ mu nu bɛ fiaɔ, a lɔŋdɔ́ kɛmu a jiima sɔa lɔbele bá. I kɛikoe fɛɛ na. Kɛikoe, <hesitation> kɛmu kɛikoe, i tii taayɛ na kia ma, bɛma kɛikoe, i yɔ-i yɔ i jiiimasɔa a be ya kɛikoe, i fanii. I ti taa na, kɛikoe bɛ nuu i ja. A tiie taana ɔɔ a bɛ nana i tiina, a tiie-a tiie nana i tiina, kɛ-a taae a tiie guu na kɛnu, a kuŋ kpangbae, kɛ a kama a sɔ. A sɔe kɛnu, a ya bo mɛ ma kɛ. Kɛmu a ya fɛ hiŋi mɔ bɛ nana. Hiŋi a ma mɔ fɛ nana, kɛ a bɛ lɔɔ guuna. A bɛ guu na. Kɛ a gúue lɔɔ zi, kɛ a sɔ. A bɛ fia mai, a bɛ fɛkɛna hiŋi mɔ bɛ na na. A ma mɔ fɛe, kɛ a be kpɔŋgɛ. Kpɔŋgɛ tɔŋ feŋ lɔŋdɔ a bɛ fiaɔ. A jiimasɔa lɔbebe ba. <hesitation> kɛikoe. Kɛikoe, kuŋ i fɛya. Kɛikoe! I lɛɛ sɛ wa kɛ pɛ. I lɛɛ sɛ wa kɛ, kɛikoe na. Kɛikoe na ai lɛ mɛ nu jɛmɛ. A lɛ mɛ nu jɛmɛe, um hm. A be a fɔa ai fi lɛɔ o. Bɔ, ai taa lɛ-lɛ kɔŋge mai wa. Kaŋmu ya lɛ kɔŋge mɛ nu wae yaa s-gaya la ɔɔ ai be lɔɔ-ai be, bɛma a woa ai be, kɛ a giisi peŋgaa a. A giisiie peŋga a, kɛ lɛ a fua. Lɛ mɛ nu a fuae lɔ, kɛ a be nu. Kɛ ai to a jiimasɔ mɛ nu wa, táai bɔɔ, lɛɛ ya bia. Kpɔŋgɛ, i tii táana fiaɔ, ɔɔ ya gbasa kɔiyɛ kɛ. Kia mɛ kɛ kia ma lɔɔ, kɛnyɛɛma. Mua nu fɛ, kpɔŋɛ bɛ gbasa kɔiyɛɔ. Sáamúu ŋge kpɔŋ nu nu aŋ fɛ, maa nu fɛ. Kɛ anu bɛ lɔɔ suaŋ suaŋ na, suaŋ suaŋ na, suaŋ suaŋ na. Kɛ na fɔ ndɔ kɛ me nu wa bɛ suaŋ suaŋ na kɛ? Sáamúu ŋge kpɔŋge mu o. Kiimu anda ŋ fɛ kɛ, kɛ anda sɔ. Kɛ anu bɛ fɛkɛna. Kɛ anu bɛ liikɛna, anu bɛ liikɛna. Kɛ naa fɔ ndɔ, kpɔŋɛ nu mɛ nu kɛ o. Kiimu anda ŋ fɛ, sáamúu ŋge-anda anua leŋnu ke. Anda anua leŋnu ke kpɛɛ. Annu kuŋko! Kiimu lɔɔ anda leŋnu ke, kɛ anda na. Anu sɔa, anuɛ ŋ jɛmɛa. Anu bɛ gúuna. Kɛ anu kpɛ anda sɛ-anda sɛ kɔnŋɛɔ. Anu sɛa kɔnŋɛɔ anu yɛ ŋ fɛya. Mɛ kɔnŋ pɛ bi, mɛ voowoo pɛ bi mɛ a nu fii pɛ, anu sɔ anui yɛ ŋ jɛmɛa. Kɛ anu bɛ liikɛ na. Ndɔ woanu, bu be ŋ boɔ. Hiŋi bo bɛ ŋ boɔ, kɛ na wo bɔnu jii. Kɛ anu bɔnu i wɔsɛ kɛa, anui liikɛa, anui liikɛa saŋjaɔ. Manyae-manyae a tɔŋ kɛndɛ feŋ lɔŋdɔ saŋjaɔ a jiimasɔa lɔbebe ba. I be manyae a bokɛna fɛɛ oo. Manyae a bokɛna-i bee a bo fɛ. Manyae a bokɛe lɔɔ ai soo wa siŋ. soon a soe siŋne lɔɔ, kɛ a mabuŋ. A sooe-a bokɛe lɔɔ kɛ a mabuŋ. Kɛmu mɔ i a bokɛna fɛ i lɔ kiimu lɔ wuu, i be a fɛ. Bɛma ai a kuŋ na ai nyiiɛ kpae lɔŋ. A nyiiɛ kpae lɔŋnde, kɛ a lamae fia. Kɛ a taa a sii. Ya wuuɛ fɛe, i yɔ wúuɛ-wúuɛ mu. Bɛma wuuɛ wae nge, a pɛ a wae bɛ lɔɔ bebena na lɔ wa. Kiimu a lɔŋfeŋ ke. Kɛ, manyae, manyae, jiimasɔa lɔbeleba. I ya fɛ na kɛ nu. Kiimu tola bɛɛ bɛ. Tola! A jiima sɔa. Kɛ a jiimasɔɛ ma ke manyae yɔ. Bɛmãa a jiimasɔɛ kpɛɛ manyae ya bia wa kɛ. <noise> Manyae-i manyae fɛ wa kɛ, kɛmu i manyae bia, a <chicken in background> kpɛlɛ. A-a mande nu bɛ nu kpɛɛ kɛ, manyae, i miinya manyae a. Manyae a tiie i boɔ sanjáɔ, i minya a. Feŋ mɛ nu a jiimasɔa.